أحلى يوم مثالي بالنسبة لي, أبدأه بشروق الشمس, مع فنجان قهوة لذيذ, وفطور صحي, أروح للحديقة واتمشي شوي واستمتع بالجو, فالظهر أحب افضي وقتي مع خوياي, سواء نروح مطعم أو نلعب كورة بعد العصر, أرجع للبيت واستمتع بقرية كتاب أو مشاهدة مسلسل, في الليل, أتعشى مع العائلة, ونضحك سوا, قبل النوم, اكتب في دفتر يومياتي, بكذا يكون يوم مثالي.